तुमि इमन् देहिपर कम् कोरि अस, इमन् कोस्तो कोरि अस। मुमोते तुमि अल रेस् लबो लगे। एत कम् करो जे तुमि <hesitation> अरो मए एक लोके खुरि बोले जओ। ए दिन् बन्द् हो, ए दिन्। कैले तु बन्द् हो, कैले देओ ब होइ। जेहे तु देओ ब, अमि कैले तुजुनि खुरि बोले जबो परो। कि कुअ?। कि कुअ तु मन् तुमि?। अमि कबद् ह गरो परो जबो परो। भ अमि कबद् खबले जबो परो। मुमोते ह गरो पओ गोले बेसि भलो ब। करन् तत् मुकोलि, अकख तोलत्, <hesitation> अरो ह गरो किनत्, अमि धुनिअगे बोहि। अमि कोथ पति बो परो। अमि किबद्, अमि किबद् लोगे जबो परो तले। जेन्देके अमि बनए बनि, ब्रेद् निबो परो। लगते, ब्रेदो लगत्, ओलोफ् सोस्, नहले जम्। हेनोक किबद् निबो परो। कनि, अमि कनि, कनि अमि बोइल् कोइ पिनि निबो परो। अरु अमि किस्मन्, लुसि बोनए निबो परो। तो अमि ह गरो किनते अमि खबब् परो। अरु लगते अमि मेदकोन् लो जम् परि पिनि। तुति अमि भल्के बोहि खबब् परि। जे तु इमन् भगो लगि थके, अमि दुजोने, इजने दुखोबु। कोथ पति ममे, खल् लगि बोते तिअ।